Milona anaty ran̈o baka e fôtony aminay aty bôka mani- mafana e andra aty izen̈y mafana avy eo amy izey tsisy te hisaiky amy ran̈omafana feky anô. Fa ran̈o manitsy fô sitrany amy izey izen̈y milon̈a anaty ran̈o in̈y tsy ke amy andra mafana volan̈iko zey.